Krismas holidei na ava nonoa ro'ava badina bouganai bouganai va'au da, paurada gaidadai bouganai abu egenai kamia ro'ava. Mai ero a'a krismas holidei na a'anana bouganai ka ero kagana ro'ava vanua na. Kagana ro'ava vanuana, ba'ana vere da kaisaniga vaidio, da kakarubou vaidio, da ka aniani boubou, da kamia kapea. A'a agona emai ro'ava a'ana ara'au ro'ava badina bouganai, vava'uda, aida'uda, aua'uda, kadiuda, aro'u kaudada, geigei'uda boudadai gegana ro'ava vanua na. Boudadai a'aena nai kavaidavari ro'a, ka ra'au ro'ava, ka aniani boubou ro'ava. Verani ai isa, verani a'anana ai edasia porenai isa guru, ai bouganai ka veri kagana ro'ava porenai ka guru ro'ava, ka ero kamai ro'ava. Eda sia o i'ivaruna isa aniani inoku raviravi nana a'ana ai isa gana isa niu kau. Igana i niu kau ro'ava, i ero va'iro imai ro'ava, ikoredo ro'ava edasia o ai vuguna robanai. Ega raviravi na gebanana maniosa nana ka vu eisia, gebana ka vukuna, imo imo e burebure ka vuabia inoku vu ero vumai. Viga robana gebada a'ada viabidia vi ero vimai, niuna ka ve moru, niuna viabia vimai viogonia, viorinia ai ema gebada, iorina ro'ava ema gebada inagunidia ro'ava. Gebada vinagu ve raviravi, iboumainai ai vigan viguru, iunai veida i'ago ro'ava a'ana ounanai. Iunai veida boudada viago vimai ai i'agonidia umai uguru. Vuguru inoku naida vavineda viguru, gavada vikore ovinai. Mara'idada ivaonoda ro'ava uida ero vumai, kaina ororo ve'o bouganai isa aniani. Ianiani ro'ava i'ivaruna eda ro'eda program dada ge oni ro'ava, ani noku a'ana ai igana ro'ava ro'ena abunana. Igana, igana ro'a iutida, sandei skul da eda eda ra'auda bugidada gevevaidia ro'ava, iarurunida ro'ava. Geve'o ro'ava iero igana ro'ava rumana. Igana rumana ai vi eno verani gabagaba viko'ore, niuda viori paraoa vikuinidia ai ti inu da gavadada. Vi ti inu inoku eda sia o ai isagana, i'ivaruna ai isa gana isa roba paura. I'ivaruna edasai o ai vavineda vumia vugana niuda vukau o i'ivaruna edasai o vavineda edagana eda dia'a kau. I'ivaruna vavineda gubunada vuru'anida naida kauda ai vigana <hesitation> haiwei nai vi eboebo inoku vi ero vimai. Ara'au ro'ava badina aenai aena kamiava ko agona emai ro'ava a'ana bouganai ka'ero kagana ro'a ka mia boubou ro'ava. A'a ra'au na a'ana egana ro'ava e babaga vere ro'ava. Ai verani verani a'ana ovia bagana ena puruna agonana. O ovia bagana ena puruna agonanai a'ana. Isaga isa guriguri inoku isa ero isa mai a'ana ia gebana i'inana isa nagunia bouganai isa mai isa miago'u isa aniani, isa ra'au badina ovia bagana ena puruna agonana ounanai agona i'inana mas isa ra'au. Agonana vemai a'anai iga iguriguri emai ro'a inagunagu ro'ava o aniani ro'ava, i ra'au ro'ava, perovetada, guriguri rarida iabi ro'ava. Gemaru ro'ava eda varia, i'ivaruna eka eda maru, i'ivaruna eka eda varia eda ra'au. Vanua na eka ra'aunana ega evanai ro'ava, boumainai ira'au gaga ro'ava badina i'inana ovia bagana ena ago babaga na ounanai. Eran erani ro'ava a'ana ai niu ia. Niu iana emai ro'ava a'anana ai vuisauna maka maka nana ounanai. Boumainai ira'au ro'a i <hesitation> ro'a agona iva nonoa ro'ava.